Mi̱ wani̱ maa <noise> kaaki̱n tṵṵ lo̱o̱ mi̱ we̱ di̱ shi̱ din mi̱ we̱na kaaru̱wa mi̱ we̱na me̱e̱ mi̱ na te̱nje̱ fo̱no̱ te̱nje̱ mangke̱ di̱ tumo dure bo̱o̱ro̱ bṵti̱ shiye diwe di̱ tumo mi̱ na me̱e̱ ko̱du̱ ko̱ di̱she ni̱bi̱ di te̱re̱ Sṵkkule̱ bi̱yo̱ko̱ a te̱re̱ To̱nge̱ nte̱re̱ ni̱bi̱ dum kubine na bṵnṵm ne̱ she̱l dagme̱ tṵṵ lo̱o̱ ko̱ mi̱ maake̱l kaaki̱no̱ di̱ cii nye̱ di̱ nyi̱kar nye̱ din kam ne̱ kubine kar naki̱n ne̱ Batile mi̱ maashi̱ e̱ na wṵr re̱ mi̱ maashi̱ e̱ tṵṵ di̱ kina nyine dure nyi̱ di̱ kam kam tṵṵ Batile̱ nyangki̱ke̱l nye̱ di̱. na dange̱ na wo̱lsho mangke̱ bulkel nye̱ de lutte. Mi̱ nangbṵṵr re̱ tṵṵ maake̱l kaaki̱ she̱ a lo̱o̱ mi̱ di̱ mi̱ye̱ me̱e̱ din din di̱ bul bi̱nnaar, warwar de̱ bṵnṵm ne̱ bṵmnyacca mu̱ te̱m di̱ yaa fatti̱n ka nyi̱ne̱ le̱ shankṵm ka nyi̱ne̱ le̱ saam wo̱ro̱ kar di̱ ki̱na nye̱ fo̱no̱ mi̱ nangbṵṵr re̱ tu̱ko̱ lo̱o̱ me̱ kaasho mi̱ ta bwe̱l kaarṵwal me̱ din mi̱ mi̱ye̱. mfaam bu̱m ne̱ Batile di̱ kṵrti̱n a myi̱ne̱ shankṵm ne̱ me̱ wṵ di̱ye̱n di̱ shi̱ nyṵṵ de̱ bwi̱ye̱ nangwu̱ mu̱ kiye de̱ nnyṵwo̱ ke̱lle̱ Yamba Yeso kiye so̱ te̱nje̱l me̱ di̱ nyu̱wo̱ dir re̱ me̱ wanɪ de di̱ƴe̱l me̱, man de di̱ye̱l rṵngke̱ nangshi nangwṵ mṵ kiye de̱ me̱e̱ di̱ nyṵwo̱ dir re̱ me̱e̱l me̱ na di̱ nyṵwo̱ dir re̱ me̱ di̱ yang bi̱yo̱ko̱ a bṵlle̱ me̱ te̱nje̱l me̱ na di̱ nyu̱wo̱ dir re̱ me̱ di̱ bi̱yo̱ko̱ bu̱lle̱l me̱. yarke̱l me̱ nyṵwo̱ dir re̱ me̱ tangka bwi̱lɪngke̱l me̱, tangka bwi̱li̱ngke̱l me̱ yaata ki̱ye̱ke̱ shii ma nangshi̱ na mi̱ wṵm nyo̱ko̱ di̱ di̱ bi̱yo̱ko̱ di̱ nyi̱m fang lo̱o̱ shii na kaaru̱wa nangshi̱ mṵ kuwo mi̱ na̱ngbṵṵr nai̱ nangwṵ mṵ kiye de̱ cum cire tu̱u̱ ƴo̱o̱ kuwo she̱ di̱ye̱n na do̱o̱shi̱ di̱ nyi̱m fang lo̱o̱ sho̱ ka daba ka dir di̱ mṵ di̱ saa ke̱e̱di̱ di̱ mṵ nyṵwo̱ ka me̱e̱ ka kaaru̱wa di̱ mṵ nyuwo so̱ me̱ e̱ e̱ di̱ nyṵwo̱ dir re̱ fang lo̱o̱ sho̱ di̱ nyṵwo̱ dir re̱ dṵro̱ nyi̱ye̱ke̱l she̱ shi̱i̱r re̱. Mi̱ nangbṵṵr nai̱.